he nohona waiwai loa ko ʻĪnia piha me nā kuʻuna kahiko, nā ʻōlelo like ʻole a me nā ʻano hula a mele ʻokoʻa nui nā poʻe e mālama ana i ka ʻohana nui. a nā kūpuna nā mākua, nā keiki e noho pū ana nui hoʻi ka hoʻokō ʻana i nā ʻaha hoʻomana e like me ka Diwali he ʻaha o ka mālamalama, a me ka Holi, he ʻaha o nā kala